Oy, izy igny tegna misy lafy tsaragny rô technologie amy resaka <hesitation> fa- <hesitation> fahasalamagna io e, fiatraikagn'zegny tsara malo amy fiarahamonigny de hoe <hesitation> vitsy kokoà zegny gny isan'olo maty zegny <hesitation> vokatry <hesitation> avancé technologie re zegny agne, de <hesitation> avake ko afaka mahazo fitsaboàgna tsara koa zegny le olo agnatign'ze